अंग्रेजी में चार फोर में संख्या चार के बराबर ही अक्षर होगत है। प्रोगेहाति हासिक काल में से ही संख्या चार के इस्थमाल यी। देखावे के लिए कावरल जाएच्छे कि क्या ठोस होगत है क्या। हुआ अर्मशूस चीन संस्कृति में यी मिरित्यों सब से जुरल गयेच्छे। और एकर अशूब मनल जायेच्छे अंक जोतिष में अंक चार वाला। लोग धन दोलत से ज़्यादा जानकारी के परवाह करेच्छे वो सब। बच्ची बात बचत करेच्छे और समझदारी से निवेश करेच्छे मेहनत। और दिर्ड निशरन होगाच्छे वी परेसर पेसवेर कट के विरोध करेच्छे।